A karazagna zavamagneno domina: batery karaha am-piangognana igny de amponga amponga aminay misy karazany roa: misy p- misy ampiasaigna kakazo de misy tàgnana fao le tàgnana igny <hesitation> <hesitation> djembé ny agnarany.